Un trebaju únicu es compricau d'arrayal, la verdá, peru nun casu assina lo màs cenzillu es izil en algu que t'aquaqui de hazel. Un ponel, va güenu de sel pastol, albañil o mecànicu o qualisquiá sotra albeliá. Essu es lo más emportanti, que sea un trebaju nel que tú tengas una poca d'albeliá, porque si no es difici que t'aquaqui un trebaju si no se te da bien el hazé-lu, enque ganis perras.